Zii, bãã, tãã, nyi-a, o õõh, ini-ii, ẽrebà, èretãã, aninyia, en lõp ne zii, lõp ne baa, lõp ne tãã, lõp ne nyi-a, lõp ne oõõh, lõp ne ini-ii, lõp ne ẽrebà, lõp ne èretàà, lõp ne àninyia, tüp, tüp ne zii, tüp ne bàà, tüp ne èrebã, tüp ne top ne tãã, tüp ne lop ne nyi-a, tüp ne lõp ne ó õõh Tüp ne lop ne ini-ii, tüp ne lóp ne èreba, tüp ne lõp ne èretàà, tüp ne lop ne aninyia, baa-tüp. Baa-tüp ne zii, baa-tüp le baa, baa-tüp le tàà, baa-tüp le nyi-a, bãã-tüp le ó õõh, bàà- tüp le, ini-ii, baa-tüp le èrebà, baa-tup le ère-tàà, baa-tüp le aninyia, baa-tüp le lõp. Bàà-tup le lóp ne zii, baa-tüp-tüp ne lóp ne baa, baa- tüp ne lóp ne tàà, baa-tüp ne nyi-a, baa-tüp ne lop ne oõõh, baa-tüp ne lop ne èretàà, baa-tüp ne lóp ne aninyia Tàà-tup, tàà-tüp le zii, taa-tüp le bàà, tàà-tüp le tàà, tàà-tüp le nyi-a m, tàà-tüp le oõõh, tàà-tüp le ini-ii, tàà-tüp le aninyia, tàà-tüp le lop. Tàà-tüp ne lóp ne zii, tàà-tüp ne lop ne bàà, taa-tüp ne lop ne tàà-tüp ne lol ne nyi-a, tãã-tüp ne lop ne oõõh, tàà-tüp ne lop ne ini-ii, tàà-tüp ne lop ne erebà, taa-tüp ne lop ne eretaa, tàà-tüp ne lop ne aninyia, tàà-tup ne lóp. Nyi-a tüp ne zii, nyi-a tüp ne baa. Nyi-a tüp ne tàà, nyi-a tüp ne oõõh, nyi-a tüp ne ini-ii nyi-a tüp ne ereba, nyi-a tüp ne eretàà nyi-a tüp ne aninyia, nyi-a tüp ne lop. Nyi-a tüp ne lop ne zii, nyi-a tüp ne lop ne baa, nyi-a tüp ne lop ne taa, nyi-a tüp ne lop ne nyi-a, nyi-a tüp ne lõp ne oõõh, nyi-a tüp ne lõp ne ini-ii, nyi-a tüp ne lõp ne-ereba, nyi-a tüp ne eretaa, nyi-a tüp ne lop ne aninyia, õõh-tüp